Laral joorngal, noon no neɗɗo woɗɗinirta ngal, kanjum woni arande neɗɗo wadda njiya, layɓa ngal, somnangal layɓa ngal itta tuundi ɗi, to tuundi ɗi ittake ngal laaɓi. Sey mi raɓɓita nguji teeɗan, mi waɗa ka hujanki ngal, mi waɗa ka hujanki nguji teeɗan ɗan, ko ɗume wakkati mi alta ngal ngal yoora.